In Argentina lu tempu cancia assai a secunnu di la regioni e di la stagiuni. Nta lu nord lu clima è subtrupicali, mentri nta lu sud (Patagonia) po’ essiri assai friddu e vintusu. Li stagiuni sunnu all’oppostu di nuatri. La stati va di dicembri a frivraru, lu nvernu da giugnu a austu.